Banijá, banij ací koowí mee wí ací pëjënţan iko abof dí mënjënţal kak waw. Á banij iñan cí akëma këdoo bul akëdu mee cik mëlik kaţú dí ngëbeñuwar kapaţan ngëbeñuwar. Këţú mëlik ţí ubeñuwar wuŋ këţú këtú muŋ ţí ubeñuwar wuŋ baloŋ já bënijaran ngëbeñuwar ngëtëb baloŋ kanijaran ngëbeñuwar ngëwáanţ sá depaŋ ñaan ţí bí nënij bí kul kadoo. Surëtú wund umpaţ bayënt aduka cí mëyek bayul ţí omo ayëjoon ibandi këjeej pënij kafañ fañan á kajënţ këgant kul këmaŋ kaye kayan, cúun banij umpaţ bayënţ waw. Á bakáaţ nak bamënţ bukuŋ banij bukal abëjeej untaŋ ţul. Bukanij ngëyas ngëbáakar buduka bí kayan baţú kul kagantëna mënţop mundane bëpënan bëduka bí nijëna awukay acá bëpëni kaţú omo bëjeej pënij. Bëkaka ţú omo dí ubeñuwar utëbanţën wuŋ kak cí uyas utëbanţën apëre nëduka bí gant mul ná mëlik mënjënţ aduka maŋ kaye kayan. Baloŋ jábu iko ţop mak wala kako díţ bëjeej katakuba uncí wí kabanku, katakuba kasincëna iko akëjënţ bëkayan waw.